हाँ बिलकुल मेते याद ची की मैन गोवा जाणे बात कोरी छे नीलू पाणी अर सफ़ीद रेता बीच मा मैन सोची छौ की मैं भोत ज़्यादा मजा करलु अपरा दगड़्यो दे।